Ndikka fewri e feewol gam nder fewri tan mi heɓata mi ɓadotira e sakiraaɓe e higooɓe am. Nden bo mi heɓai mi yara powɗam mi nana belɗum.